Iyaah, oruihi okuzika. Mhaaha, karumo mondjuwo, maruhepa okukapahewa, oisana omukazona ingo munene, arikana nu ndjitupukira kostora popezu mba, kendjirandere oruihi, nu oruihi ndwi ngarurire o tastic, tastic, oruihi ndwi o tastic. Okutja omuatje ngwi wa tupuka kostora akaranda oruihi akotoka. nambano eyuve reyuva ndo oruihi eriro roruihi okutja oruihi ndo tjiwaeta motwamo omeva motjitjuma otwamo omakopi yevari yoruihi otwamo oruihi otwamo omeva ongunda amorwesa pehi. Ngunda auri mbo nao wakatoora ozonjanga, wakatoora onjanga indjo ongirine, onjanga oserandu, onjanga ongara ookukonda nawa, nawa, nawa okukonda, okukonda, okukonda, okukonda moundondi, moundondi, moundondi moundondi, moundondi, moundondi, moundondi. Otwamo motjiyaha tjapeke, ongunda amotizire mbo. tjazumbo ookutwapo onjungu yomeva mumozikire mo oruihi rwoye ndwi. Omeva ngo otwapo ayesuma tjiyasuma otwamo okamongwa otwamo okautji okatiti tjazumba noho otwamo omaze nga ngutuzika nawo nawo ovikuki nga omatiti ookutwamo oruihi ndwi, tjandje oruihi ndwi nambano nai mosipi momeva nga murwahaama ingomatenga, ngari omeva uriri ngehasuma otwamo monjungu. Ngunda amarutjokotja mbo marupyi Otoora ombana ookutwamo ouze outiti otwamo inda ozonjanga zoye nda nduwakonda konda nda azehe, azehe nda oumbu moukoto yombana ndji, mavitete ngo ngunda amavitete mbo okanana ovihape vyarwe, kutja wakanana onjanga, otjitamate outu okukonda noho oumbu monjungu ndji. Oruihi ndwi tji maru tjokotja rusokurorwa kutja rwapyi, okondjisa okurora, ororo pokarutuwo, aa a, rwapyi orondu tjirwa tjirweya pokumonoka katiti nawa, karukukutu, osipi oruihi ndwi, otwa monjungu yarwe. Imbi mbyapyi mbi mbi mbya mbiwaziki mbi mbya ozonjanga nda, ookutapera moruihi ndwi tjiwazirembo otoora oruihi ndwi nambano okuzunga mumwe ozunga mumwe naimbyovihape mbi mbiwa nozonjanga nga nozikwaye mbiwa rungu, mbiwazikire pehi otanaura mumwe ozunga mumwe, otanaura mumwe tjiwazirembo ookutwa pehi oruihi roye, tjandje oruihi roye nambano nai rwapyi marumunika otjivara tjapeke kaondi oruyapa nduturya ndwi ndwaa turi mohostela, nai rwarire rwarwe rotjivara tjapeke uriri runa ovivara pekepeke mena rokutja ndeni ozonjanga indozongirine nozongara zatanaura oruihi ndwi okumunika momuano wapeke.